<hesitation> Mitombona mi alongany oe sady sy malaka ny akasy zah no sy malaka ny arôgno, satria le hevitra izy aby zakaigny zany hoe, samy magnagna ny agnanjy e. _x000D_ Ka raha ohatra ka hoe zah koa ohatra hoe mbola miteraka romondromo entre anjareo oe ny fomba amindry iagno no mahavignitra ny akasy de aleoko sy momba ny akasy sy arôgno fa miaro izay marimaritra iraisana akeo.